نحنا نرى ونبي أن لا يكون العالم بلا فقر لأن إذا إنتهى الفقر إنتهى التلوث معه، لأن تلوث هذا يصيبنا بالفقر والعمى والامراض وهذا الفقر إلى الهاوية، نتمنى من المولى عز وجل ان يذهب تلك الفقر عن تلك الأمة جمعاء.